Nyalnde foftere e leydi Najeriya e wodi nyalde kowobe, nyalde sukaabe, nyalde demokrasi, nyalde habugo hore, e nyalde asawe, sai nyalde ladi. E wodi nyalde jolde sumaayeru, e nyalde julnde eid mawnde, e wodi nyalde maulidi, e nyalde kirsimeti.